जसा की अपन है याद है सभी जानवरा र प्राण्या के आंख्या तो रेवे ही रेवे। फण कई कई का जानवर असा का भी रेता होगा अपन सोच तो सका जण के आंख्या नि रेती होगी तो वे कसा देखता होगा। अब या भी बड़ी विचार करबा की बात है अब होता होगा असा का जानवर। थोड़ाक दन फेली मुं किताब में पढ़ रयो छो, क वैज्ञानिका ने एक असि मछली खोजी ऊँको नाव केटफिश बता। अर वे युं खे की ऊँके <noise> आंख्या नि अब वा कई याद अनांग उनांग सुंघ के जल मे रेवे। जीवन बिता री हो अब अपन है कई याद फण खवे की अशया भी जानवर रेवे जण के आंख्या नी रेवे।